अंख पाँच के सम्बन्ध बुद्गरशे होखा शे जे बुद्धमिता संचार। और अनुकूलता के प्रतिक होखा शे इलोग हमेशा नई चीज़। सीखे खातिर और अनुभव करने खातिर त्यार रहचे इलोग। अपन मजबूती वेक्तितों से हर किसी के अपन तरफ आकर्षित। कर ले वच्छे इलोग प्रसिती के अनुसार खुद के जल्दी ढाल ले। वच्छे इलोग सोतायंतरता प्रेमी होखा शे इलोग जोशीला और। उर्जावान होखा शे इलोग कई कारमें निपून होखा शे। इलोग दुशरों के साथ घुलने मेले में भी महिरों होखा शे।